Fomba ataoko handamigna entagna feno ilay fôntro be ery, aah <hesitation> alamiko tsihelihely izy dia vakeo izy ko efa voalamigna tsihelihely igny, mety tsy ho feno be boka izy vakeo e. Dia ataoko tsihelihely zegny zaho mandamigna ananjy. Tsy ampy- tsy ataoko maro, tsy ataoko fontro, tsy ampiarahiko aby jiaby.